¿Ah zac' gan ibanyën zin ra giieb re, sin rate ra ndé? Tanzá bzíate ni loóhën, que <hesitation> nú luguary gyízieuruba telefono xten ra zhinyraba, izacaraba ni lorubi guerría rdiedrabi, guúnrabi, gadgarubi, nugwel hasta rgyiény ra mniny xhán ni, rgyiény ra mninyni, tïé rzacarabani lorubi, <hesitation> nugwel chi tega señal, chi tega, ryuh garzá cun zóoh re, cun ra ni rbez lií, cun ra, tipi áz ni ibanyën zin ra giieb re nare pur ba bziate ni loóhën ni.